مهم نبقاو نتفرجو في الاخبار ونشوفو شنو كيطرا في العالم باش تكون عندنا معرفة ودراية باحداث اللي دايرة بينا. ولكن من جهة اخرى ماخاصناش نتفرجو فيها بشكل مستمر خاصه اذا كانت سلبيه وعامرة بالحروب حيت هادشي غادي يأثر على نفسيتنا ويزيد توترنا ويزيد من نسبة القلق اللي كنعيشو